Ya umalliqman willakuyku chaywan hallich'ayku.

Suwa manchachiwan.

Q'umir p'istuta munani p'achakunaypaq, q'umirta, q'illuta, rusadata,

llaqtaypi qhatuq kan: kukata wintinku, ch'aquta wintiku, kachita asukarta chayta wintinku.